<hesitation> patuari waya heh empatou touwan niteu dei tetiro niteu kecuali si sipaar sumiwon dei wangun enitute ntoro tiro na taan samengenei <hesitation> nuwak tasandiri dei kati roanta karna sapa nikita yiih bewean si menibo we timiboi empa teu teuanta bewean simatiro mini kita tanumae nikita wia <hesitation> pakii tanta wia siopo empung empa tou touanta tatimu lite winagkou watan jadi sam meila <hesitation> pateuteu anta tiroon tate sandiri oh pasil endi mungkin ndei mungkin karna sapa kecuali yah tamundulang tuatasandiri kwa yah berarti itu kane siniwo mosandiri taan seitu <hesitation> peteteiro nusandiri <hesitation> enusandiri entadik takdimentiru enute Oh kongan elewo itu ejadi sabuat nyaku entekdir renti di bisa katiron anta kecuali ko memang teu lewo hah nitu toro te tiro unnu tansa itu kongmo miki mikir gebewean sima piara niko endei bisa antakdir metiro unute dei bisa embaya waya matiro mi <hesitation> empatoutu anu sima piara siopo ompung si matiro niko jadi <hesitation> sabuat nyaku <hesitation> lingan makaleos ematirok nuwekta nderi dei derita sandiri kacuali kita teulewo ka apa <hesitation> tanung kekanen <hesitation> saitu kekanen ya torote tiro entah nyah wuka penam eka penam mante sari toro kwa engkanen nenuyah yahh hokomaye no jadis santakdir mutiroonte sedangkan kotou leos endei mungkin kecuali komunu enteu woh <hesitation> ko kumane di kepar ni nuwek mu sendiri jadi patuari waya Emengenai takdir tiih <hesitation> dip sek tiroon ta nitu jelas sasia mekekaya siteu yah mek meke kaya dah <hesitation> sapan tuna sandiri toroite tansi sumiwo si lumawang simapiara karna sapa simae moitu walina kwa yah silamou itu se dipe lontala misalnya sime kekaya si paedon silaker loit sa memang ni we mini ma piara tuana te memang tuana ite taan suka moak sako melelawang kwa ah torite komaya te seri paloon tala nitu toroite kengkeih bewean kan pengalaman dulu se teu semenero leit semo pake se se ri paper cayanta se se <noise> sapa seah sem balina se laeng oh nikita se mepaken nitu karas sara mekekaya teu nea sandiri kan beweanen takdi takdire tep takdir <hesitation> sapa itu laker loit won takdir em pateu teuanta jadi soitu komele laker laloit yah sumiwodo sako lumawa ngutakdir yah Karna sapa ko make mo kwa <hesitation> se ri paloon tala no jadi entakdir dei nikita tamatiro enge tiro sima piara.